Kalau <noise> dari sa pengalaman waktu dulu kecil-kecil biasa kalau kecil kan paling sudah langganan kena ini pilek ka batuk itu. Itu biasa sa pu mama mace ni de <hesitation> pake jahe mera. Jahe mera itu gampang saja cara buat tidak terlalu ribet juga. Jahe mera itu mama de <hesitation> rebus rebus- rebus sampai mendidi trus airnya itu. Airnya itu karena masih kecil jadi biasa tu campur dengan teh. Airnya tu dipake buat teh itu, itu dikasi minum. Kalo misalnya sa batuk-batuk pilek itu trus <hesitation> itu pake jahe merah. Biasa juga pake kalau batuk-batuk itu pake jeruk nipis. Itu biasa mama de <hesitation> peras jeruk nipis trus campur dengan <hesitation> kalau tidak salah itu kecap asin, kalau tidak salah campur dengan kecap asin trus dikasi minum. Itu sih yang saya ingat-ingat pas kecil, jahe mera dengan jeruk saja, jeruk nipis.